Las lavaoras sí que te quitan una trebajera güena. Porque enantis se diva al ríu, ala huenti i s'echava un ratu güenu lavandu. Cona lavaora pos ahorras tiempu i eshuerçu i tamién premiti una igieni güena. Tamién essestin crassis destintas de lavaoras, comu las lavaoras automáticas o las lavaoras que tamién llevan la secaora endrentu, qu'en Estremaúra no hazi falta peru pa otras partis sin secaora pos mal avíu tieis porque paquí pa Estremaúra hazi mucha calol.